Varavarakely vitre sa hazo, magnano akoa gn'ahy zany raha ohatra ka zany hazo izy, sitako gn'ila gne fandiova an'io fa magnano akoa e vitra zao, a mampiasa savogny anao, da mampiasa rano, da ranoanao eky aloha i savo- <hesitation> i chiffon da avy teo asianao savogny da fafa amign'igny izy da refa avy eo kobano da refa voakoban'izy da firanao ame chiffon maigny da madio izy zay.